Ka lloje t’ndryshme t’tomlit qe e pijm na njerzt. Do prej tyne osht tomli i lopës, tomli pa laktozë, tomli i dhisë, tomli i farave, ka tomël t’sojës, tomël t’kokosit ose tomël t’orizit. Dallimet bazë mes tyne jon prej ku vijnë, përmbajtjet që e kanë, t’ynyrës, t’laktozes, çmimit ose preferencat e njerzve.